<hesitation> Karaza mofomamy, ao gne gateau da misy e cake, misy e buche de noel reny, da misy avao koa e croissant, misy e pain au lait, da misy gny pain raisin da misy e dônaty.